انا نفضل يكون عندي انايا <hesitation> سائق شخصي- سائق شخصي لانو الطاهي انا نقدر نشري الماكلة من برة لكين كي نروح للعمل ونولي ونستعمل السيارة يعني يديا محكومين مدابية يسوقو بية ويدية راني نقرى كتاب ولا نخدم بالحاسوب الديالي ولا ندير حاجة مليحة